أنا نحب الموسيقى الشعبية التونسية برشا. لأنها تجيب على أحاسيسي وتخليني نعيش اللحظة. الإيقاعات متاعها حيوية والكلمات تعبر عن حياتنا اليومية. كيف نسمعها، نحب نرقص ونغني مع الأصحاب، وهذا يخلي الأجواء زينة. زيدا، الفنانين في تونس عندهم طابع خاص يميزهم، وهذا يزيد في حبي لها.